Secunnu mia modificari li emozioni umani cu li midicinali ‘un è eticu ma ci ponnu essiri occasioni unni ponnu essiri di ajutu. Li emozioni di lu essiri umanu (e 'un sulu) sunnu condizioni mentali momentanei e si manifestanu doppu determinati esperienzi o fatti ca la pirsuna attraversa. Pigghiari midicinali pi controllari tali emozioni pò essiri necessariu quannu l’emozioni è l’ansia. Ni ‘stu casu pigghiari midicinali è di ajutu pi permettiri a la pirsuna di si putiri carmari e stari tranquilla.